איך גיי נישט ארום מיט קיין שליסלעך אויף מיך, כ'האב בכלל נישט קיין שליסלעך, אבער ס'דא מענטשן וואס טראגן ארום אסאך אסאך שליסליך מיט זיך פאר די הויז, פאר די קאר, פאר א צווייטנס הויז, פאר א סעיף, פאר אסאך אנדערע מינע זאכן דרייען זיך מענטשן ארום מיט שליסלעך. אויך צו זיין מעכטיג.